وانا لوحدى بحب انزل صالة الالعاب الرياضية لانى بحس ان انا لازم اتمرن فيها لوحدى و ادى تركيزى كله للرياضه و اشيل اثقال وارفع الاثقال وكمان اجرى هناك اجرى كمان كتير عشان اقدر اخس و دى كمان بتزودنى فالعضلات بتخلينى عندى عضلات بتخلينى قوى جدا رياضة دى جميله جدا لما اكون بمفردى